بتجيب إبرة وخيط بنفس لون القميص, ثبت الزر بالمكان المناسب, والمكان المطلوب, وابدأ بتمرير الإبرة بين فتحات الزروالقماش كذا مرة, لين يثبت مظبوط يعني, أربط الخيط ممن الجهة الداخلية بقوة, واتأكد إنه مربوط, عشان ما ينفك وما ينقطع.